<hesitation> ɖɔɔbɔ <noise> na fɔlɩbɔ, tʋmʋrɛ aŋdɩɩ <hesitation> té ŋsɩ aŋñʋʋ yɛ fɛ ŋsɩ dá fɛ- dá biya fɔlɩba dza ñdɛ ire? <hesitation> ñŋsɩ ɖɔɔbɔ táábɔɔ, fɔlɩbɔ táa sɔkɔ bɔɔ. Yáa sɩ bé? <hesitation> ɩɩ ná sɩsɩ álámɩná, ɔ dúúnia feé- feé, bʋ sɔkɔ ɖɔɔbɔ lɔɔwá mɩnɩsɩɩ fɔlɩbɔɔ kɔnɩ. Ñŋsɩ dɩ mɔsɩ sɩ dɩ dito nɩŋɛ ditɔ dza, tchaanʋʋ mɛɛ dɩ yúku tɩ, ñŋsɩ dɩ mɔsɩ dɩ tɔŋtɔñmɔ dza ŋsɩbɔɔ dɩɩ tɔñŋá, tchaanʋʋ mɛɛ dɩ yúku dɩ tɔŋtɔñmɔ, ñŋsɩ dɩ mɔsɩ ŋsɩ bátɔŋ sɩ bá wʋlɩ álámɩná háálɩ lɔlɔñka, tchaanʋʋ wʋlɩ álámɩná háálɩ lɔlɔñka. Tcha bɔɔ dɩ mɔsɩyá dɩtɩ dɩɩ kɛsɩna yofósɛ, bʋ yelé ñŋ ná sɩsɩ álámɩná táa fɛ kpápkáráa girimá bɔɔ, álámɩná tá dzɩŋ vuúna tá dzɩŋ kpápkáráa goóre bɔɔ. Ŋnáa? Tɔ ɩɩ ná sɩsɩ dza boémɔ mɔ, dza, saanʋʋ wɛ bʋʋdáŋ. Ñŋsɩ ɩ tɔŋ tɩwɔ, ŋ tɩwɔ dɩ tɔŋ tɩwɔ, ŋŋtɛ tɩwɔ, ŋñná sɩsɩ álámɩná, ñŋ mɔsɩ kɩ ŋñ tɔñ, bʋ kaayɛ ŋñ mɔsɩ yofó tɔmɔ ŋñ sɛkɩ bʋmɛ, ŋñ mɔsɩ yofó tɔmɔ ŋñ sɛkɩ bʋmɛ. Bʋnáá ŋñ ná sɩsɩ <hesitation> yofó tíwɔ wɛ bʋʋ tilí náñkɔ tíwɔɔ dzɛ. Ŋnáa? Yofó tíwɔ wɛ bʋʋ lilí ŋñkɔ tíwɔɔ. Bʋʋ bisí dí búti dɩmɛ. Dí búti dɩmɛ yáa sɩ bé? Dí búti ka ɖóli tɔŋtɔñmɔ, dɩ tíwɔ tɔŋtɔñmɔ. Ɛhɛɛŋ! Dí búti ka ɖóli dɩ tíwɔ tɔŋtɔñmɔ, dí búti ka ɖóli dɩ dito ditɔ, dí búti ka ɖóli dɩ sɔkɔrɛ. Dɛ ŋsɩbɔɔ dɩɩ tádzanʋnáa sɔkɔwá lɔ dɩ bɩlíɩ dɩ ɖoró ka yúkú, abáa sóóni na bɔɔ dí yúkúwá bʋ bisí dí búti dɛ mɛ. Ŋnáa? Na bʋká bʋ yálá ka yɛfɛ dí feé-feé aŋfaaní. Tɛfɛ tchaanʋʋ dée, tchaanʋʋ dée. <hesitation> bɔɔ dí náa sɩsɩ wóto mɔɔ mɔ, bʋ bisí tchaanʋʋ kɔnɩ, na bʋká fɔlíbɔɔ yálá ka dési ka sɔkɔ lɔlɔ goóre. Tɛfɛ bíɩ tchaanʋʋ tá búti sɔkɔ bɔɔ ɩí ná sɩ fɔlíbɔ bɔɔ maa kɔwana fɛdʋ feé-feé mɔ, bʋná yɛ wahálaá yá. Ŋñná sɩ dɩí táa fú faalaá yá bʋká dɩ tá dzɩŋ léé dɩ líɩ léé dɩwɛ dɩí lá bɔɔ. Bʋyelé dí bɔ gɛná áláñfʋlʋmɩná bɔɔ ɔɔ kɔná fɛdʋ boé.